An atwërö gwökara kï ï kom two malaria ka pacöna më acël myero amïï jö apacöna önïn gïnï ï thë nët ëka më arïö pii mökö na lokere pacö myero ëkwany ökö, më adek bunga bunga mökö n'önyör na tye pacö myero akwany ökö ën gin na an agwökö kï two maleria ënönön.

koth kodhi na an apuro ï pwodhona obedo abir, amedo, öranga, önywagï kï ngwedo na calö böö, amalakwang.

Ëcwö myero opimere kï kom two cükarï tyën adek ka do önënö nï gin mörö ope cë dong

Köth kï ï kabedona ba cwe caa kï caa inwongo nï caa mörö ni ka ocwe römö keng kïrïö kidek ëka dök cwe.

An abedo kï yom cwiny rwök ï karë na jö ka öcëna okelo gïnï lïm më kör nyara pacö. Cwinya obedo na yom, na yom, ïya yom naka ka onwongo ëryëdï, nwongo opong më ayöö

Gina kwan tïmö më mïö anyim më pacöna onyo jö më pacöna mïö anyimgï bedo na bër ënë k'athïn ka ökwanö onyo dhanö n'ökwanö nwongo tic. Ka onwongo tic cakö mïö köny na papath pacö, cakö mïö köny më nënö nï ëthïnö n'odong ï körë myero thon ëcül ï cukul ëk ökwan gïnï ëk gïn mënë obin onwong tic ëk anyimgï obed na bër do inwongo nï dhanö ka ökwanö könyö pacö kï yodhi na popol kadï ka two tye nwongo dong tye kï cënë ën ökënë ka do öwïlö ötöka inwongo do könyö dhanö më woth më cïdhö ka kany mörö nwongo nï kwan yübö pacö bedo na bër

An ape kï miti më pwonyo thëkwarö ka jö nökënë pïën k'athumara më pwonyo thëkwarö ka jö nökënë, wia wil kï mëwa ökö caa mörö amoko ï kom thëkwarö ka jö ökënë cë awëkö thëkwaröna n'ënywöla ïë.

Cön cwö onwongo ba ngeo nënö two kanca pïën kite onwongo kanca bino ködë dhanö ba ngeo, Cwö ba twërö tuco nï man obedo kanca onyo ngö ënënö cë nï obedo two ëntö ba onwongo engeo nï kanca.

Ee tye na yot më cakö cath ï kabedona.

Tic n'enyodo na römö tïmö ëk ëthïnö ömak gïnï kwan na tëk ënë nï, më acël enyodo myero önën nï öt kwan k'ëthïnö ëgërö jami na mïtërë ï cukul na myero athïn obed ïë myero obed tye. Më arïö anyodo myero önën nï athïn na ën etero ï cukul ëwïlö nïnë buke kï kalam. Më adek yunipom myero obed ï kom athïn ëka athïn kwanö ï kin nyelwagë na cwinye yom ëka dong më ajiki athï cïlïng mörö n'ëcülö ï cukul na nwongo edtica mïtö nï ëcül ëk ömïï tic owoth na bër myero enyodo öcül ökö ï caa n'opore

Gina cukul tïmö pï ëthïnö na yaa gïnï kï kabedo onyo kï peci na görü ënë nï më acël ëmïö athïn ni thama na bër kür ötham nï jö na görü ba römö gïnï kwan ëmïö thama na bër kite na myero ën ökwö këdë. Më arïö ka ërïpö nï ada athïn ni obedo athïn na görü baba më ope mama më ope ërömö mïö kwan më nono both athïn nön. Më adek ërömö penyo athïn ni ka anyodo mërë tye mïtö ëcïdh ëlïn athïn ni naka paagï ëk ënën kite görü mërë tye këdë ëk ëcük thon cwiny anyodo.

Kite myero agwök kï koma këdë ï karë më koth ëk kür del koma öbal, më acël mërë ka köth opwoda cë koma lïï ökö myero acïdh agöny böngü nön alök ökö ëk alwök ökö amïï öthwö, më arïö kür anywak böngü k'awodha pïën ka an anywakö böngü k'awodha ka onwongo do tye kï two më del nwongo two ököbërë ökö ï koma thon myero kür anywak böngü ka köth opwoda na koma ölïï myero agöny böngü ökö kï koma aruk mënë öthwö ëk amoo man ëk öthwö.

Peki n'ënyira nwongo gïnï kï kabedona ï kite më nwongo kwan n'opore ënë nï më acël, ënyira enyodogï ba yeo nï ökwan gïnï pïën enyodo nökënë thamö nï nyakö ba myero ökwan ëka nï ka nyakö ökwanö bedo malaya. Më arïö enyodo nökënë marö lïm ka ënënö nyakö dong ödöngö ëmïtö nï ënyöm ökö ëka kite na wan ëkönyö k'ëthïnö nï ënë nï më mïögï thama na bër ëka më pwonyogï bër ka kwan ëka caa n'okene na nwongo ï cïdhö thon both anyodo më tïtö nïnë nï ba ka ï mïö athïnanyakö ökwanö pilo wïï kaka, athïn nyakö ka ökwnö ba wie ba wil kï pacö enyutho nïnë apor, ëthïn anyira n'ökwanö mïö ën mene kobo nï ada ba lok ka athïna nï myero amïï ökwan nwongo ï cukö cwiny anyodo kï cukö cwiny athïn thon.

Peki n'ëthïn anyira onyo mon nwongo kï ï pacöwa gïnï ënë nï më acël anyira n'ënyömögï ökö ï miegï kï pacögï më mïögï ngöm, më arïö mon ëdïögï pïny ba ëmïtö nï dwöngï owinyere kadï bed peki tye, më adek ekobo nï dhakö ba opore më bedo atëla.